Aminakahy ndreky moko aminakahy, I! paty matetika fataoko fa zay antragno regny ein! basy anao koafa hikarakara paty, anao mila mamana rano bakeo rano asinao sira kely, asinao menaka kely mba tsy ho fotetaka zaka io bekeo, koafa mandevy rano nao igny, alatsaka nao paty io ein! _x000D_ Bekeo karokaronao tsara, bekeo tsy hipetapetaka raha io, bekeo an! _x000D_ Sivaninao tsara, koafa manitsinitsy izy ataonao saosy nazy.